मनुष्य का बाद कई सारा जानवर बुद्धिमान माणये जादिन। यु मा पहला स्थान पर चिम्पांजी च येका बाद बंदर और डॉल्फिन कु नंबर ओन्दु। बुद्धिमान जानवरी की श्रेणी मा हाथी ते हमेशा याद करए जांदु, अफ़्रीकी ग्रे तोता ते धरती पर सबसी बुद्धिमान पक्षी माणये जांदू।